एयू तो में फोन दिन में घणी वार यूज़ नी करत जीसे कदी फोन आ गयो या कोई काम है गयो। <hesitation> इयू जिया हामे परीक्षा चले जना यूट्यूब रो अलग अलग कॉन्टेंट हव वो देख लू। घणी वार मूवी या पाछे खेल भी देखलू घणी वार न्यूज़ भी देखिया करू। आणी प्रकार मोबाइल तो यूज़ करू।